जसा की अपन जाना कि घर में एक घर गंड़ीबाड़ होयो रेवे े है तो उन्हें साफ करवकान में सबसे बढ़ियार सबसे बेस्ट तरीको है झाड़ू अब जो झाड़ू रेवे उके। माध्यम से अपना धीरा धीरा करके पूरा घर साप कर सका। अब अगर, <noise> तो अपने कहीं भी <noise> वैं, जाड़ो के नहीं से पूरो जाड़ो बने और रहे वैं, जैसे-जैसे आपने मुझे जटकार था जावा धीरा थीरा थीरा कर ले, तो भी। इलेक्ट्रोनिक चीजा रहा है या और कोई दूसरी चीजा रहा है प्राक्टिक चीजा सबसे बढ़िया रहा है।